<hesitation> Fomba fiasan'ny filtre à eau na ny fanatatavanana rano de ao anatin'izy io ah efa misy rihana kely <noise> be dia be ah, de araraka avy any ambony fotsiny ilay rano ah de mandalo an'ireo rihana be dia be ireo de rehefa tonga any ambany ilay rano dia madio izany hoe ilay loto retraretra izany ah mijanona any anatin'ilay rihana daholo.